plat guꞌn nak este guꞌn ngeꞌc̲h̲ lën nak guꞌn xgunu kald, kwalkier ba kald c̲h̲ixkwaꞌma gunu xiu lën plat guꞌn ngeꞌc̲h̲, lëꞌ plat guꞌn medio extendido nakna, medio ngeꞌc̲h̲sa nak nup lëꞌ gunu xgunu nup diꞌltsa arroz, nup biꞌl nup nup ensalada nup xiu. Diꞌltsa ziꞌd plat guꞌn extendidoc̲h̲a nak guꞌn nlagc̲h̲a nak gunu xc̲h̲oꞌb nup tib blë ngid o nup gayet, guꞌn guꞌn c̲h̲owma, basna bas c̲h̲uꞌnnstsiꞌnma, yu bas giꞌb bas yu gunu xgunu kafe, lëꞌ bas giꞌbna xgunu xiu nis, bas plástico lëꞌkga nis xgunu nis xiu jarna abecés xgunu kafe o xiu nis sdzob lo mës, ber xka c̲h̲unnstsiꞌnná debaꞌsná gununa nak bas xiu bas ngeꞌc̲h̲, guꞌn yu xiu kafe lëꞌ bas giꞌb xgunu nis y plástico nis nis sia gunu. c̲h̲unnstsiꞌnná perol, pero xgwiꞌyná kafe, ic̲h̲ë gianlay c̲h̲ixkwaꞌn x̱oꞌbgiꞌn kwcha- kwchar yag c̲h̲unnstsiꞌnná lën sarten guꞌn guꞌn gakda iziꞌb lën, kwchar giꞌb, kwchar ngol, kwchar ngeꞌc̲h̲, kwchar ngeꞌc̲h̲ guꞌn nak guꞌn plástico lëꞌkga c̲h̲unnstsiꞌnná y kwchar guꞌn guꞌn yag, guꞌn komo tenedor, gunu lëꞌkga c̲h̲unnstsiꞌnná jar lëꞌkga jar bidr ic̲h̲ë gunu c̲h̲unnstsiꞌnná jar bidr, plat bidr, lëꞌkga yu perol guꞌn guꞌn c̲h̲uꞌnnstsiꞌnnma par noꞌnda nis sdzob lo mes xkasa.